<hesitation> Kɨŋyɩrɩtǝ wɔɔ, ŋpǝ pɨ lóo toŋ gɨŋrǝ sa kǝ́ yóo ko afɛɛ mǝ afɛɛ wɔɔ, kɨŋyɩrɩtǝ ŋ nóo toolu gɨŋrǝ kǝ́ kɨto wǝ́ ŋ́ nóo koru a tɛŋ ǝnɨ? ŋpɨ pɨ láa yɩrɩ gɨŋrǝ sa kɩɩkɩɩ kɨ pɨ yɩrɩ atɔŋyǝ yǝ pɨlɨ fɛɛkarɨ otui, fɛɛ pǝ lóo ko yɨ ŋ karǝ otui, fɛɛ yóo ko yɨ ŋ yɩrɩ lá wɛlɛŋrǝ. Tu ru ŋ tu ŋpǝ pɨ lóo toŋ lǝ kɨ pɨ yɩrɩ tu ru ŋ tu pɨ ŋ nyɩŋ kǝ́ wǝ lóo ko. Kɨto wɔɔ. kɨŋyɩrɩtǝ wɔɔ ŋpɨ ppɨla cʊma wǝ kpii pɨ lée yee wǝǝ ŋpɨ pɨ ŋ yɩrɩ gɨŋrǝ we kj pɨ yɩrɩ tɨrɛ ya wǝ lǝ́ǝ pɨlɨ, nyarɨpiɖɛ lǝh pǝ, kǝ́ ya wǝ lǝ́ǝ pǝ? Kǝ́ wǝ lǝŋ pǝ pǝ sooso? Kɨ pɨ nya fɛɛ pɨ toolu. wǝ kaamɨ pɨla cʊma. Kɨto wɔɔ, kɨŋyɩrɩtǝpǝ ŋlǝ le kpii rǝ pɨla akaakǝ rǝ. ŋpɨ pɨ láa yɩrɩ lǝ rǝ, wǝ́ tuwe wǝ ya lǝ́ǝ pɨlɨ wɔɔ, pɨ ŋ pǝ pɨ pe yee pɨ ku lǝ rǝ ŋ́ ne ceeni nɨ. <hesitation> Ǝkɨŋyɩrɩtǝpǝ wɔɔ, ŋpɨ pɨ re lǝ ee ŋpɨ pɨ lóo toolu tu ru ŋ tu paa wɔɔ rǝ lǝ̌ gɨŋrǝ sa wɔɔ, tupʊŋpwaa wǝ lǝǝwe. Mǝŋ lǝ̌ ǝkpǝǝkǝ sa wɔɔ, vaŋ ko wǝ́ ŋlǝ ya yáa faŋ tu ru ŋ tu wǝ laa láa fɨ akparɨ atɔŋ, atɔŋye yoo kuru lä mɔye a ya láa caa mǝŋ alɔrʊpǝwe pǝ lo fuu lɔrɩ o, lǝŋ panɨ. Wǝ́ o lo fuu totoe o lǝŋ panɨ. Kǝ́ kɨto atɔŋye yǝ pɨlɨ baŋpa baŋpa baŋpa kɨto wɔɔ ɛɛ akpɛrɛ ye ya yóo fuu yǝ ŋ panɨ lǝ parceque dɔŋrǝwe yoo poŋ. Kǝ́ a la caa o lo ko wǝ́ a la caa ǝ lǝ pǝ e leh fii lä kɨtɔŋkǝ sa o ŋ koru. Ɛ fɛɛkaŋotui ke o pɨ loo lóo toolui pɨ ŋ ku lǝ. Mɛŋwǝ. mɛŋwǝ sa kɨ ya nya nyo ŋuŋ tete ree, wǝ́ ŋʊŋtɛ lǝ pǝ yǝ ŋ tɨ lo ko la ka tʊʊ wǝ akpanɨyǝ ya sʊ ye fii kpanɨwe yǝ ŋ tɨ yǝ fɨ lo ŋuŋ. Anyarɨpi yǝǝwe. Wǝ lo ɖo wǝ kpii, wǝ kpii lǝ tuwǝsa apɔŋpǝpǝ kɨ la nya mɛŋwǝ lo ŋuŋ mǝŋkɨsa nyar:jpirǝ lǝŋ tɨ lɔ lǝ. Wǝ́ ŋʊŋtɛ lǝ pǝ le rieeri le kpii akpɛnɛŋ wɔɔ yǝ ŋ tɨ lǝ fɨ la tʊ yo ŋuŋ wɔɔ, anyɩŋ wǝ loo poŋ. Kɨto pɨ taa tɨrɛ pɨ laa la nya aka rǝ lǝ. ŋpɨ kǝ́ pɨ tini ya pɨ lée ri rǝ pɨlǝ tɨŋtǝǝmumuŋ ko wɔɔ, pɨ laa láa nya aka rǝ ariariatǝpǝ. tutu mǝŋ lǝ̌ ǝkpǝǝkǝsa pɨ laa láa nya aka rɨ lǝ.